Ny fombako fanaovako saosy vinegrety é ambarako tsara voalohagny atao akao i viegra na hoe tsôha matsiko na ko tsy misy vinaigre atao tsôha matsiko ataka de avekeo de atao menaka hoe ohatra zagny hoe sotro hely araiky tsôha matsiko igny sotro indroa an'igny ny menaka de atao sira de karokarogna tsara avekeo atao poavra zegny.